Osiandɛ dabiara ewiase no rokɔ n'enyim na yehu ndzɛmba fofor ntsi mɛpɛ dɛ mɔkɔ m'enyim mom mfe ahaebien. Megye dzi dɛ dɛm aber no mohu ndzɛmba afofor a ndɛ yi onnyi hɔ na ɔno dze ndzɛm-ndzepa bebree bɛka m'abrabɔ ho.